Men albatta jensi kiyishni afzal ko’raman. Chunki kalta narsalar mening yoshimdagi insonlar uchun yarashmaydi degan fikrdaman. Shuning uchun hamisha jensi kiyishga harakat qilaman.